مطبخ كندا متميز بخلطة جميلة من الاكلات الشعبية بتوضح لك تعايش والتنوع الثغافي بين المستوطنين الاوروبيين والسكان المحليين والشعوبة المهاجرة وفي الغالب الاكل الكندي بتميزو النكهات القوية